एक छतर्या भी अलग अलग हिस्सा व्हंदन। जन सबसे पलि तेका मथि आप ज्वो द्योखदन जन स्टील जन सि रॉड रौंदिन लग्यीं। तूंते आम तौर पर हिंदी मां तूंते पसलियां ब्वोल्दन, ज्वो छतरि मां सबसे मत्थि रौंदिन लग्यीं। येका अलावा एक ओर चीज व्हंदि, जेते हब रिंग ब्वोल्दन। यू यमण्ये सिस्टम व्हंद, ज्वो स्वो क्या करद, ज्बो भी मथि स्टीले जालि रौंदिन लग्यीं, तूंते म्वोंण, ख्वोन्न अर बंद मां मदद करद। तनि ये फिनियल भी ब्वोल्दन जेते छतरी कू जो कपड़ा व्हंद तेते हम रॉड स् ज्वॉड़दन छिन, स्वो फिनियल व्हंद। यूं सब हिस्सों ते मिले ते एक छतरी तैयार व्हंदि।